انا بس كنت بسأل عن مركز شرطه في المنطقه ديه انا اول مره اجي فيها ف معرفش الإتجاهات اوي وسالت حد قبل كدا قالي أن انا مفروض ادخل في الشارع ده وادخل شمال بس انا لاقيه خالص المركز ف حضرتك ممكن تاخدني لاني انا اول مره احس المنطقه ديه ف مش عارفه المكان بالظبط لو حضرتك ممكن تقولي مكانه ف شكرا جدا ليك